نتخار اني نتحكم فالالات على خاطر الالات ولات حاجة اساسية في حياتنا متاع كل يوم و عندها دور مهم في برشا حاجات كيما الصناعة التكنولوجيا و حتى معناها الصحة فالرعاية الصحية يعني دونك كي تتحكم فالالات تنجم تحسن الانتاجية متاع العباد تسهل الخدمة الصعيبة